Vamde ladde do mari nomde be di-di balejum, pucchu bo wala di-di ha bandu mai. pucchi towdum, juttudum Bo do tekki, vamde ladde bo tekkai masin banta pucchi